nangang n ti ki̱ni asibiti ka yineng min mala nang kikku dineng ku nangang kiku a le mang maka nibu nabwen nitibu kini lubimu n ti natibu ki badu ka biddu bibemu n ti bibu ka bedu kabe baku yineng dine bwiti chiyi limang lim a lim ka ya limang bwiti chiyu bwi chiyu ka chan kakku kini nangi chitu yinangu a daka minang ng mila nangang kikku dine ka ku nibu ki ma makakike mi nwe tamang we nir minu yinanyinang nang chite yo mang mila nagnang kiki yi mi bunge mang diku dur minu min mang mati kakaku ma man mang yati kitime we nga kakku kwamangu tikine nibu, nibu ka milayu tuiyangu n min ma mila chi mang maka chiyangu mi maka nibu we neelo min yiu natim lubimu ka yaka bidde min maka chidu mi yi natibu ka bu bwesimu mang nura chemin kutumti chiyu mang nura ti bwesim chi mu yine ma yikadu kini yamu we nga kan yineng nu nibu ka duku din chi nu we lwanga didu nibu ki dikin din natim bubu a bubube mu yinu natin bubu chi mama ki̱ maka ti minu, wu ka tane kifweye. wu ka siye chabtu ka bemiye kin dine ma yi chimin bi̱be we a lo ma maka chi yinang yinang, yinu mi ma tifweran we natum lubimu ki mwedumwemu, we natim bibu nibu a yuwe yuwe bufwimu dine a yimbu kang ka medu kayadu ka ya. nibu we a kan yinintu ka swe dutu chitu ka yin limang chiang it limang bwesimu a fur chi nu, ka ng fwa chi mine ka yika kan yenengu yaka swe fur chinu ka yim limang chiyengu nibu ki yim ti liman bwesim kayaa te kikuti yinengu ka maka chi we yini chingin tiyu ka suna chidiyu ti kang no yaka ma ti bwesim chimu we furanngu ka ni ane limangu wenge ka ya kan yinengu a swe limang kangu a swe ti bwe nibu ki makatu chidu kini kikuti yinengu ti knang ka yadu ka nodu ka maka bwe we furu ka maka ti chidu yinu kidangu ni ki badu beka bi̱du bi̱dde ti̱ntine ka a neka medu ka biddu n kin ki mwane, ni yale wa la nine be ka maka ninu ni yidu ni bu chidu limang ka ng ka a bibe kanwe tamang kan yinenge yaki yiti keko we lo ko ng ya didi kan ng ya makakiku ko ng wane nan ni a fwa mima ya fiko nge nan yoko min nwe tamang nangang asibiti yang nanang kan yineng ngang maka nibu yinang yinang we. a nelo yinu ni kerati chabtu bwesimu we fiko titi ka ni bwesimu limang bwiyang yinang yinang bwe ka kunu kini dukan kinu ane ma bwiyu bubuku ka a ya bwe ma a chabu chiye ka be mun ni chabtite ki chau chabtu titu yinang yanang yinu beka mudu yi ka chati chatitu ane fwiti we. Yinu kuma bi̱ba aya fikomu ki bedu beki fwadu we nelo ko nin yawe makakikuwu kan yineng didu nu yinu nin sudu ni fwatinu we ntiloyi kikang ko ka ni a bubuwe a sweduwe a kun a yika ka yineng nu kulunu nibu ki swaka nibu nu we fiko nabwen nibu ka swaka limang mwangu ka la kiki yamang ti a ware, mwan dang be kane ni a yo a nelo, mang yidu miko mwan ba yineng we. kang fiko niba swebu nibu swengu ya mwan yadu nibu ka daa yineng ka kang burang anin a ninbu kikku ki bunang dine ka yang fwa yinengu, burang n ke yinengu niba nine beka su min burangu sube nin su mbu min fure mko ka ni a bubuwe ke ka kin kachi bwesim kim ka buwe nibu a dau a yikan kan yinengi kin swedi we ki wu lo kan yika fiko kine mwan yawa makakku we fiko, kidangu mwan ya fikongu kasi mwan yadu sin kasi mwan yadu kuko kasi mwan yadi me naba nangange laa kine ya mwan yadu we wu fiko ki ma nangang sinange mwan yadu, wu ki manang kuko nge mwan yatinu we fiko kamanang tinu we fiko ka makanu kasi no ng ya ni a nwe burang a ware ni matu makakiku ka ane kuli da asibiti we fiko mwa dadu ka luke mo ka sani mo mwa mu kimitinu we finu a mwen burange ke nibu ka wul kan yineng kin ke ya makakiku we ng fiko nan chitu ma yi mi ko kiki nanang a le a lim tin mu badu ma madu mi matidu mi ni dur min nu nibu a feyibu feye, ni ya du ni miyawe du. tiyang na yadu ko chi no mwang ya ni a ware kochi mwan yadu a lo, kochi mwan ya yeyu ya mwan yadu a wuka fi tiyang mwan medu mang ma kimin makakiku, ane ka ya dikan difwaran we, yeni ka nwe tamangu fininang kochi ka kunu a fireng ka wernu ka nke wane ng ko nan ni a makane kang ni a fwemi chi ma madi a, nan ni a makaye, a ni kukwi yinenge, a nan ni a makaye kidang man nweburang a mu mi ti dikirinu yinu ng yan ya finu nibe ka makamine yinu tintine yinu tintine na dutibu we yiko kachi nang bwesim nimu na bubumu ni fwachi min tinu we lo yiko ki fwa kalchi mintinu, yinu ki kotinu kang ni maka nibang ka natibu bibu a bibbimu nii wu kikweko kidwage nin yidu ko a ya kan yinengnu ka a ya fiko nibu ka kurkimin biyang kikki n kin ka yadu ka karing bweko ka ma kitwalang ti kini bweko a ne dikan di fwaran we. Kin ane ya yam we te ane ya ti yam we a bwikiyu ka kar bweko limang limang ka sigidu limang, yinu ni su chi min furu we ni bweko bibbe ko i yirau ka yitta ng, a lebu kanin kur biyang kiku kanang ka nin dadu nabwe nang ka ng kur biyangu a lamkuswi u mwan sidu bwemonge mwan dutu beyangu ka ng dube wukane ka medu ka ka mum mu yidu ko ne mwan dude nang yoko kunbiti ki fwedu we loniye bekamu kwartabu a ke bu ko natibu che mu ka kur biyangu, ka a kur biyange ka be lan kuswiwu. no chi ba bu kadude. Ke kadu kine bungai we lo, wukani ko neka madu wukani ko ng du nin ye natibu ko a nabu yiniyu keartabu chimu a nan ma yamu a fi wiine ke ya nan makachi, tiyang chi ka swedu we nga loni chiyanu ka ng chi a ma ng yiko nang chakikakun, nan chakuku binangu, nan ti chakukaku lo kituleng nan ti chakikaku timi kini kwan, ni a babu wukane fe ka fwidu ni a babu ni kwala bwesimu, ni a babu natibu kuma ka nwe riye dine niwu ka i baki fibe we tibe bibeko swatitu turaau ka tittange kafin ka bu wukane i kuu kiya limangu ki ya dukau wu mwag dau wakane bwe yinu bwiyu ki̱ ya ti̱ dukanu wu mang dang kuwa kaya ka fin kuswi be mwa bidde hamma ka n yi mwi nemwen ni kifibe mwa min ma wuka mun sigidi mu mati wuka bwiyu ki nwe riye ne mwa yadu mwang ma wukane mwang yadu mwang sikdu daate nang chita yo mang yi min mang diku duru mang miyadu ke mini ya n nang makatu nibu kuma mi̱n nwe tamang yinang yinang dine ka niba be kini nangange nibu bibu ng chi a tau gwamnati a dau chi a ki̱ ma nagangu mu a kobu nin ka nanganga benge ka yal ni̱nedu be ka yonine du ko beni ti ying wuka tida fi wuka tida fi ki̱ yi wu ko wu a daa tittu wu ka daa fi̱bi̱n wu ka daa yineng wu ki daa kinung nin yadu nin <hesitation> fali ni muradu ni ma nagangu a fi wiine nangang kagu a mabu riye ni miyatinu ka ng ku nibu a kur nimin biyan ki̱da be ki̱ bi̱du bi̱ben mu budu muko ki̱ki̱ yineng akaki̱kangu wureni ka fwemin ti chewu. ka madu kini makaku we bwiyu ka ng swe mang mabu chiye. ka mati ka maku finenang mum ne mwan yindu ka nibu a be ya ka mune tiyang mwan madu mwan ma makakikang nan chitu ayo ka ng ku wu wuko wo ni wu selemo we kakikang ki ma nangang we kan yinengnu mu nabdu we ku ten ki matikitu ye mu kutinu mu bu ti̱fi mwan ku swanbe nan chitu mayimi kichitu a dakan ti kini min. mang ma nanang kiku ka makayi yinang yinang. Ka ng yika kan yenenge kini siin ne, ka ng yan swenge ma wudu kan yinengnu kini masoli, kang wudu kini maoli nge, yinu ma da fir mang fire du ka ng furen ng fi̱ye riye mang dwe mwe mwan yo du we dikure ka ng yo mwe we dikure yinu mang daa kitayan kiku nin nuran timangu kini fulumeko ma dau kifwiye man kurtinu we mwe ka n kur we mwe yinu ma dikdu yinu mang tab kambitu mi̱ nabdu kanan di̱le kane mang musu kambitu kan riye be mang musu ti finu nibu ki swenda filange kini mwe mi̱n musu ka nang file min musudu fi mang ku kini dute ka nibu a be beka ma bwesimu yineng ng. ka bwe turkiturum ng, man musu tinu ka ta kwada ng ka nibu a kare na dwe mwe na wasudu we fiko nan musu ti̱di dine ke nibu a be ya kanu kini leran ka kan yineng nibu a ya ki̱ni dutuye niwu ka bedu be ka ba yineng a ne ka kedu kano ko kan didi fa kinin dutu ka ng ya ng ka su mi burang sube nan chitu a yo kinin siin siin na firedu nang nura tinu ka ka nibu a be be ka ba yineng nge ki̱ yan du ni tu ni nuran kini mwe ti kifweye yinu ka ni nuran ne ka nibu a be nge nin nan nibu na chake fiswe nan yodu ka naba burang a be ane swedu we nga timu nang nuran kini mwe mu ni yo kimin tididu ka swe du we tididuka yan kuswi kuwu nibu ka bedu kama kimin makaye. ka nibu a ma kimin makake, ka yika tinu yinu nin, ne nan tidu we fiko ka ni mange na ya tidiritu na musu tidiritu kini kwang na yotini kin ka nin musu nin yongi kine nke wu finenang nibu beka swetinuwe kan be finange be mwang yadu kuru a tattiwe mu witiduwe ni dau firu ni fire fiko ni fire kan yinenge min musu tinu kikida kini mwe wuduwe ki nwe tamangu yinang yinang dine ki kudu ka nang kikile kidange kanu ni firedu kwang wudwud a ne difwaran we dine ka a ku kini dute ane ka medu ka kedu ka yidu ko kakedu ka sweduwe nga dututu ka a ku nge ki̱ yedu ko ti ma kikile di mare fi man ko kini duru, fi mang ko kini dutu a no dakan ta musu fi ta musu ti fi nan yoko fa ni yadu ka niya nge diti kidang ni yadu ni ma nangang we nga fiko ni ma nangang yan nangang ni ki duran nga ka mwan ni bu dur mune ng ti kuswe mo ne mwan me du mwang madu wu kane nii ki kudu ko, we mun bweladi ye, yo mwan yi ko nibu a danbu dane, ki a finbu fine kano nibu a finbe bere di mwan yadu, fineng mwan kila tiduwe, kirenang mwan kila tinu we, a tayim ka nibu ki̱ fen chinang ni ke tinu ni ko ngo nibu ki fe ninu daidai ki nini̱nu tiyang dukan ni̱nu we minang dine wureniye, nin nibu a dabu nin dabe nin nin ni dur ninu ni ya fiko ng mawe nangang kiki ki̱ ni nur ninu diin, ane nii nibu ki yoduko we, ka wure ba dur kinu ko ka ma nangang we fiko nan ke kawure ki yadu ki ma ti nangang kang tiyan a dakan min kini nur kinu diin, ane nii nibu ki̱ yodu yo we nan chitu a yo mayimi nangang ki̱ki̱ ng ke man ma du tun ng ke di tun min a lo ng milang mang kiye kikiiku kangu mang yabu dukanu, yinu finu mang na mine a neti dukanu we nang yiko manyi mi to tuda lo mi̱n a yabu dukanu a mami bu yinu lo mang nami̱ne a yatibu dukanu a mamitinu kuma ng we nirminu min mila nangang kikku kang ku yinangu nang yeko niba yi ko nii ka medu kani dur kinu ka made a dike durkinu a be ma nang yeko mang diko durminu min madu ane feku we min madu dine mang maka nibe min madu dine n te wuduwe ka mwalmi <hesitation> langin we di ko n funtibwi dine niwu mwang makane ka a ya limange n ya limangu we a di tewuduwe, ka mwal mundu we diye ko ng funtibwe nachitu a yo mi nemang yi limang kiku man tekadu ti nii a ware mwan ker mati limangkikimang ya du ma madu a kan yineng ke ng ya makatu nibu kinin kwang ni makadu bwesimu babu tire mu ka chi bwe wu mun ka chi ng ke wumo ka ng ya a bubuweng ka ba kukuti we swemiye ma chaku kukutiyi mi niti bwe ke nekin ki bedu kini me be ka yadu bwewu aya bamakakiku yinuka dadu ka wul kan yineng kin ni su chi min ti fur ni ko munu ne kambir we swe duwe muko sai mang ya kambir ka ng swe muko sai mwan yakambire yinu mwan yika kan yinengu ne mwan ya bwe mwan kwala bwe burang ka labwi bwe kin yiniu mwang mawede mwi munu ne kamber wenge min kwala bwe, ni yedu ko yani ma so ka nima yineng ng kidang ni aya limang mwan kiladu kuten be ni ba kambiru yani niye fanu chimu a tab yinang siin ka ng fe siin dinu ye finenang yo mwang kilade, nii wu ane ka konu ka mamin ti yening kikida kano ko a nii wu kachi nii kwama. ng ma kimin yinengu a bebaa kambi a be fei mang wul niwu bwale n m kimin ka mamin timu kikida ka a maminti kikidange mwan yati limangu bwesimu kayati limang kanag wuwule niye ka yati limang kin fanko ka nwe tamangu mun munfi chine man nweti tamangu ka mun bwalu kin sin yinengu we dure ka n ku fanka a fwadeye nur munu ki yaratinu yii ko kano nwu kibadu beka bi̱nu kanbri kinu mukatadu ka ng fenge nemang kata chi nur munu buk kan ku niwe mun nura kana chi ti kini kin dina n funtibwi mun fe kinu sin kinu nang chita yo ni yidu ni ko ni swedu we kini burangu niyan kwang yinu yika kang yine nu ke ni ya ni ya makaku, kamaka chinidu ka maka ti bwesimchire mu yinu ng kin wu ki funti bwi we yinengu ki swedu kin we kan yinengne kinmama ka ya timamakiku kayaki yakimayinintuye ka ka ya nera yunu weyiye nan wu ka tanin wuko kifwiye ka twan wuko luke bwe dukimine kana yaka da woko yinengu ke fineng a be a makatini kine ni swe duwe nii chakaku niyan chiru niyan ba yinin tu ke ni ya ni maka ditwin bwinu ti bwesim cherimu ti binu kini kwang yinu ka ng ya ke mu we ware ng dutinu kemo we niwu ka nwe fwera nge a swe duwe kin kin kun ni yide niko ka ng ya we nitiloyi ka nan fwa keko min tinu ko chitu nibu ki fwadu ko ni matu nan titu nan titu nan titu ka makanidu ka ng swe i kin yamu fweda ka lomu mu makatika dur mune mwang makabu binu